ان اقعد الصبح اقعد اشرب الجاي مالي ايه ما اتأخر في قعدة الصبح اروح الدوام يكون يوم هادي ايه مافي شي المهام عندي مو مستعجلة ايه اقضي يعني وقت زين في الشغل عقب اطلع من الشغل ممكن اروح طلعة قريبة مني اغير جو شوي ارد البيت مافي مشاكل هاي احسن يوم يعني بيكون في حياتي